ډېره مننه ستاسو د دعوت. تاسو همیشه په خپل میلمستیاوو کي زه په یاد ساتلی یم. زړه خو مي نه غواړمي چې نې درته ووایم خو یو ډېر مهم کار لرم چې ستا د مهمانۍ د تاریخ سره په ټکر کي. دا یې ستا را باندي، زما هم زړه غواړي، خو دا کار را پیدا سو. انشاه الله په راتلونکي به بیا دخیره یا ستا پر ځای یا زما پر ځای سره کښینو. ستا یې پر ما پور.